Ñ'antony ilà ñy fitaova fitsaboa: -Malaky hamonjea ñy marary, laha misy olo marare, reñy ro itsaboany ñaine mba tsy hampisy ñy faty na ain'olo tsy tanjaky, manahaka'izao ñy fanafody, ñy serômy, ñy ôksizeny ilà añatiny ñy ôpitaly raha rey fa ain.